Ko'pincha rasmiy jihatdan sut at- atamasi <hesitation> hayvonlardan olingan suyuqlikni anglatadi. Lekin kundalik hayotda o'simlik asosli ichiimliklar ham sut deb ataladi. <hesitation> Bu termin qulaylik uchun ishlatiladi.